الخدمه متاعي <hesitation> ثمن سوايع في اليوم يعني <hesitation> نخدمو خمس ايام يعني أربعين ساعه في الأسبوع، <hesitation> في العام <hesitation> عنا الحق في تلاثين يوم <hesitation> إجازه، ناخذها أنا نقسمها، ساعات ناخذ قبل <hesitation> نهار قبل العيد مثلا نستحق، ساعات ناخذ <hesitation> أغلبية الأوقات ناخذ أربع ايام ولا خمس ايام في الصيف باش نتفرعد نمشي نبحر.